<noise> Gny fampiasanay ny Zavocat izao da atao desera. <noise> Tsy apetraky atao anaty laoky iregny. Fa laha hampiasa azy koa da agnamboara glace, atao glace <noise> Zavocat izany da manome tsiron'ny Zavocat i glace hanitegna igny lafa <noise> vita. <noise>